mbɛ komu ma, samaã kpɛe mbɛ ŋna makoee nu wa ma. Mbɛ komɛɛ nu kpɛɛ basae ma. Ai toa taaŋ mu mbɛ wi tonaa ŋna mɔɛ nu baa kase gbi bee kambá mai, anda ŋndɔ kpɛa wa kɛ, anda konu ma ŋnye kpɛɛ. ɛ́i toá, komu tɔŋ ŋna faasa ko mbɛ a ma aa mɛnu kɛ. Ŋna sɛɛ sa a nuã, kase gbi bee anu mai, anuĩ nu yɛ na koɔ fɛɛ́ amu ŋpɛɛ mbɛ anuã koɔ fɛɛ. Amu mbɛ komu ma mbɛna leŋɛ nu mbɛ anu fɛma wa kɛ, kase gbi bee ŋmai, mbɛ boo sɛɛ anuãa, mbɛ koa kɛ anu mai saamaã a kpɛe, mbɛ anu fɛma anuĩ táa nuã mãakɛ bondo kɔ. So a bhii kpɛɛ basae, dúunya mɛɛ ma wɛɛ tée mɛɛ a mu bɛ tona nu feŋ bee mu mu to mu nyɔɔ nu kɔ kɛ mɔ i básɔ i bɔɛ maã amu i bɔɛ pɛɛ ai básɔ i ma. Mɔ i básɔ wo nyɔɔ nu ma, i ma fɛɛ kɛ feŋ bɛ i boo kɛ ya jatiɛ mɔɔ, dúunya mɛɛ lɔ, mɔ nu bɛ wɛɛ dúunya mɛɛ lɔ mɔ nua játiɛ anu lɔ kɛ anda ti wɛɛ mɔ ko anu bee boo mɛɛ lɔ anda táa boo mande mande nuɔ. So mɔ ya a bhii nu nu kpɛɛ tie mana kɛnu boo yɔ, kɛ a bɛ bɛɛna ba, i boo sɛɛ mɔɛ laa, i ma i ma mɔɛ ti i teŋgáa koo, bɛmaã feŋ bɛ i boo a bee mɔɛ booɔ, p maã sɔɔ fiyai bɔa miya wa ai tiɛ fɛnyɛ sɛmbɛ, so mɔ i ko mɛɛ nu kpɛɛ basae mɔ i sii wakɛ i kundɔkii ma, dúunya komu a bee to. mɔɛ ai basae i pɛɛ i yaa basa, kase gbi bee kambá mai, kii nu mbɛ sɔɔ niɛ ŋ kundɔkii bɛ ŋ kɔtɛɛ ŋna leŋɛ a koa, mbɛ táa kɛmu ŋ kuŋ aa koɔ fɛɛ ya. A bi wɛɛ saamaã kpɛ lɔŋfeŋɛ bɛɛ bhii ŋma a lɔŋ wɛ, kɛ kase gbi bee kambá mai, ŋna baŋnde kɛɛ mɛɛ a bɔɔ kambá ya maã Kambá, mbɛ toa lɔɔ a manaa, kambá yɛ ŋ bɛŋ sáabáa ma, hiŋi sɔkɛ mu ŋkuŋ toa lɔɔ a mana niyɛ mbɛ mu bɛ ŋna mɔɛ a kolɔ fɛɛ, komu pɛɛ ŋbá bɛ núu, a bɛ a <hesitation> aa kaŋɛ sɔ ko fɔna, hiŋi kambá kuŋ ŋ kɔa kambá a ŋna way laká, ŋna kuŋnde feŋ mai a wa tamu, a kuŋnde feŋ mai ŋga wa ta mu. So hiŋi pɛɛ bɛɛ a kaŋ sɔɔ, ko bhii i tia mu fɛa wa boo ma. ai tia mu bɛ ŋ nyɔmɔɛ nu boo ma, so hiŋi pɛɛ ŋ pɛɛ ŋna kaama hiŋi ŋna ko bɛna ma ŋgaga a koa ŋna kaŋ sɔɔ, ai tia mu bɛ ŋna leŋɛ a koa kɛ ŋna leŋɛ a nu bɛ nu ta nyɔmɔɛ na anu bɛ anu ta leŋɛ nu. So kɔnɛ́ɛ́, mɔ ya kaamae dúunya ma i ko bɛna ma, i ko bɛna káa, sinajáa la koa, i ma ti lɔɔ bee na kpandá mɔ kpandá jaa la, i ma i waŋga ti mɔ kpandá ko, i ko bɛna ma i waŋga ye, ya i waŋga tie mɔ kpandá ko i tia dúunya nu latusa wa kɔ, ya i waŋga tie mɔ kpandá ko i tia dúunya nu nyeŋ ko, bɛmaã i bee komu bɛɛ ko muɔ anu yaa wa fɔa ya koa. Mɔkɛndɛ́ i bɛɛ laila bɛna lɔ <hesitation> anu bɛ i tɔɔ fɔna kɛwɛ i yɛ i waŋga ti dúunya latɔ ko, i tia lɔɔ dúunya la tusa wa ko, so ya kaamae dúunya ma i ko bɛɛna kpao i yaa bia i waŋga a koa, kɛ mu kuŋ i fáasa i yaa ma, i ma ti amana bɛmaã kɛ dúunya bɛ ya koa ɔɔ dúunyaa bɛ kɛ́mɛɛ, i ko bɛɛna ma nafajáa la i waŋga ya koa, ya i waŋga nafae, ya leŋɛ mu nu bɛ i boo anu ya kpee tayɛɛ wa fɛɛ kɛ anda sɔ i kpee bhii fɛ. So kɔ nɛɛ mɔ ya kaamae i ko bɛna káa. Hiŋi pɛɛ bɛɛ mɔ i bee tana kaabondo kɔ, i ko káa kɛmu ko bhii sina ya kɔyae ɛ ya <hesitation> leŋɛ nu ɛi nafajaa fɛɛ a lɔ, konɛ mɔ ya leŋɛ woe i ma nyina a la, i leŋɛ maãkɛ, hiŋi pɛɛ i ma a kɛ mɔĩ káakɛɛ lɔ i ya kɛ poo káakɛɛ bɛɛ lɔ, aa mae sina a tie mɔ ko ya kɔyae, a ya fɛma, kɛ mɔɛ bɔɔ i kaama wa kɛ ai ti jáfeŋɛ fɛna a be a ke usu bɛ bɔ lɔ, a ya gbi ma taátáa la, <hesitation> ko bhii ma wɛɛ ai ke kaŋ wa kɛ a bɛ fɛma na alɔ oo mbɛ a sɔ ni mbɛ kɛ mɛɛ oo, taaŋɛ a baŋ bee ya, so ko bhii mɛnu alaoma sɛiala mɔhamadi